I bardhi ë… vjen kur junxhiren gjith kulluret, gjith kulluret bujën të bardhin, i bardhi ë pullici, ë dritë, ë dritë e pasosme.